<noise> Bollinirga buredi noy gollirta. Enen ko annduɗen den no ɗun ɗon ɗun fu ɗun wala amma hande hande e jango wala e fina e wodi hande gonga gon e nga wiye. Bullinirga buredi ta wattiɗon a waran ta gatta buredi maɗa e wodi to mabbitinta foɗa, e we'ite jam ko jam kon joɗo ndesata buredi maɗa sai turoɗa nder, to nati fu a wodi tiggare latinde be memata, ta memi tiggare, sai tawa e wodi tigga-tigga, e wodi tiggire nde memata wulwulo, fotorngo e wodi to wulwulo caka-caka e wowi e wodi to wulata fa wulano wonma. to joe kan tiggare fu no giɗɗa fu sai ndara ira noyngiɗirɗa buredi maɗa wulure kayre gollitirta.